<hesitation> tedió kudijá já ná kana kati na kú iná a vilu ku iná já na dadovendá'a akoñati <hesitation> udina na kó iin vilu chí ña kuti nandoveda avakivii chotó vakivii <hesitation> tiñí chí onradixidetin vée ho'nré akiviti dé <hesitation> á chí dantijá <hesitation> itó vée xhitó tí tatidiko <hesitation> e'a atinandioti vée naché de vilu.